Kalau untuk cara kerja kas kering pertama-tama kasih aktif nanu motor no kipas mesan nanu pemanasan udara nanu terus aliran udara mesan.